हल्कू नीलू रंग मेरा खातिर शांति और कोमलता कू प्रतीक छाया। यु आसमान और पानी की याद दिलोंदु जू मन माजी सुकुन और तजगी भारी देंदु। जब हम स्कूल जांदा था तब हमारी स्कूल की यूनिफार्म भी हल्का नीला रंग की हों दी थे। जब मैं हल्का नीला रंग ते देखदो तब मैं ते स्वतंत्रता और ख्वाबों की दुनिया कू एहसास होंडु। यु रंग मिले साकारात्मकता और आराम कु अनुभव क्रोंदु छ